والله أميل أكثر لإستكشاف المحيط، لأن المحيط مليان أسرار وأعماج ما زلنا ما إكتشفناها كلها، فيه كائنات ولكن ما حدا شافها من جبل وأحس إن الغموض اللي فيه يشدني أكثر، الفظاء كبير ومثير بس المحيط أجرب لنا وفيه حياة متنوعة، يعني المحيط مثل عالم من ثاني مخفي تحتنا ولو إستكشفناه بيكون ممتع.